Jari injo nuppaka sannanga nakke hobi-hobiku innimae punna nganui rung kanre-kanreang. Nu apa kujama, bansa punna hobiku njo nakke nni mae, aggolo'. Iyya ji injo ampaka sannangi nyahaku punna battua a'golo'. Mangngang ki iyya mingka rie' to' gacinna anu do, kepuasang tersendiri injo ri kalea punna battuki a'golo', appolli, attakro, abbulu tangkis, iyangase ni haju. <hesitation> injo pole punna battu njo, <hesitation> rie' to injo kanre-kanreangna. Jari injo ka nu lohe mange, nu sarabba, <hesitation> nganre kampo'do' e rurung ja'ja. <hesitation> apa injo arenna? <hesitation> kampalo rung caria, pakunjo ngase ji injo anunna punna nganui pakanui. Nu kujamayya pole punna appakasannangi nyahaku, <hesitation> punna lampaa nganu a'baja koko. Lampa ri kokoa, lampa kunjo mange merenung do, ri kokoa. Anjama. <hesitation> punna ansulukanga njo pole, e bangngi toppi nakke nampa kukulle ansulu. Injo ka kulle ki interaksi rung anua, urang-uranga. Tetanggayya palle do, munna bangi injo ngase injo na'ke pakasurna nyayohakko. Assalang ire ing anu ji andre'jaa masala ya sanna manjuna'u sunna nganne, kecuali kunna <hesitation> re' masalaea andre kusannang, la ton'ta-ron'ta kali'li kusa're na punna ngane yessa ne'ke nure'ce rennecu' kargo. Punnaa nganne, punna tomakaree turukarungka kosa're konfe pisaringo do' <hesitation> arre kosenna kenguru noppo goyyo injo.